Esaḃumeĵale baraśu. Amileraśu, nísakadilo mma, ámiñadilo mma níḃe niġubeñuwaġo, ninau wañinilalo. Amiñaini alalo wão eñamuy, nina éraśuenixi wão, aḃaan níxi, ninõ, níxi niġalaġo, níḃe wala nexondoġalaġo mem númuhameɭee nísitoro, nino, nino. Aleno, sinino, nifiźen, nífiźenġusii, ninomoɭãi. Níhuyen nila tífiiho, nino tímoo moɭãi níḃenofidikien. Oḃelikiẽho, áihaŋuġaɭulen niɭen, niźaniɭeniġañie wala níġapies.